Este náac riu stóhon ruhunan ocupar tuhbi olla de barrón, para este nichxí pa shñihirabah guidzú yuhuyin, nin náhara núhu cadxíyin pero láhan guidzu yuhuyin chxi. bay la ñíshi racarahn comida riú stóhon rudzobahn bidza´h láhan tuhbi kilu bidza´h rudzóhoban láhan tuhbi guidzúhun raldahn riáhan este dziyih ñizihn par riúh shcalduh bidza´yinchxí. nichxí riuh stóhon ruhunan guidzúhun igual nahpan tuhbi guidzú bituhun rudzóhoban ca´fe láhanan igual dziyih dza cafeyin riú láhan ñishí shín rahca café racahn láhan guidzu. igual comida náh dzácah rahcan lanchxí mole, rahca rahcahn dhxín dóh o láhanan biechu chéhedzi shcáhaldunanh chédzi bwíngahca cuhubwabah shí tantuhchxí náhan shí tantu chxi calduhn. shi tantuchxí chúhu láhan ñíshi shín rahcarah comidin láhan este lo que es olla de barro igual bah este, shín laha este igual ba´dxi láhan guidzu de. déhe láhan guidzu yuhuyin ruhunrabah ba´dxi ay shchxíhi guicáh yáhga dxánan ay shchxín riu gahan ra dzibah tuhbi guidxiuhn láhan yúhu. Láhan yúhu riúh guidzuchxí tuhbi guidzu róhon pero guidzu yuhuyinan par rahca ruhunrabah ba´dxi, ñíshi réhe lo que es nin rahca láhan láhan guidzu yuhuyinan,. un este, bah este sartén nin rahca ocupar láhan ñuhu déh rahcahn este ocupar par garah tih guicaha luhun desde tuhbi dzitah buidxin gunluh láhnan gunluh tuhbi este. huevo entomatado láhanan per gadxé tih rahca shcxíhn olla este sartenin luh guquíluh tahyih cecinun láhanan guquiluh núhun chorizo guquiluh láhanan nichxí náha rahcara sartén. rahcarah láhan cocina tuhbi murñilligah guicáhaluhn guhunlun buel yíc chéheluh chéhedziluh dzia´bah, guhunlu nin náh este gudziáluh shchocolateluh. lóh rdzia´bahluh cun murñilligah nichxí náha este rúhun bwín este usa murñilli ya tuhbi gudxáruh pues guicahaluh gudxaruchxi gudziáhaluh lóho shcomidaluh. nahpa este gadxáruh gudziáluh lóhon lóho shcomidaluh nichxígah náha rahcarah gudxáruh gadxé tih trashtin nin núhu láhan yúhu déh, dzigah tuhbi gu´chxillu. guicahalun guchxiugaluhn dxíchyuluh, guchxiugaluhn bichxi´ushiluh, guchxiugaluhn gadxé tih nichxí rahcagah ruhun gu´chxillu, buehl guiguinluh buehlin pues nahpa. gu´chxillu gunluh ocupar par guchxíugaluhn Dzichxí este nichxí náha shtéhen guchxílli, este par guhutagan riu stóhon rutahan lóho náhaan núhu tuhbi shchxidzinan riu stóhon rutahan lóhon pero par gutahan. nahpa que gudzóhoban shñi´yin, si buehl ay nahpan dhxóbah cháhan chehedziñin dhxíendah, gabiah garihin nahpa guhunan ñizah giúh, gucháhan núhun ñizah láhan sbohtinan. gucháhan giúh chxí chxí gudzóhoban shñi´yin, chalóho este este gacanaha shñi´yin guáhan shícah shí tiempochxí dxiáhan náh, gudzúhuñin dxiáhaldan chxí chxí ya que. biahaldahan rdxíbihin shñi´yin garáh guéhla dzúhu listrulahan par cháhan mulin, gadzáhan mulin chin gabiah garihin gudzibahn yáhga lóoh shtéhen gudzibahan stzíyin. ca´bin núhu giúhn lóho dzíyih porque buehl ay gidabih giúh lóho dzíyih, ay chádza este guéhta lóhon chxíbin shchxídzin chxíbin garah tih binechu guidxi birahn. cun déh fa, binechu guidxibin chxí chxí ya que badzáhan mulín guláhan nin náha cobah lóhon guguchin cobah lóho shchxídzin guguchin ñin nahpa que dzúhu tuhbi tinin. ñizah cuéhen ti gua´han shí tantuchxí dxiáhan shcoban núhu vueltah ruhutan lóho tablu guáhan blacachxí déh nádxin o chin guhutan náhaan nagacah nagubuahan blacachxi si. buehl náac guhután náhaan Shcahan bidzabah este ruhu rúhunan este shbue guéhtan cobah ya que láhan ahn guléh guéhtan chxí chxí ragohoban nin biréh guéhta chxí ruhunan ñin buduyin lóho náhan. chxí chxí rdzalóh shgapan lóho guéhta, chin cha guáhan an náha chxí chxí rulaha ñin lóho dzíyih despues de lóho dzíyihchxi balañihn cuehñin cobah guicahan tuhbi dxíguin. shñíhirabah, dxigah réhe guéhetin shcáhañin chxí chxí shbuéhen cobuihin tin ay dxiáhan náldah shguéhtan ya que biriah cibuihin lóhon chxí chxí gudishin shguéhtan. ya que láhan lan gubishí, gua´c gahan guhu náhalan shí tantuchxí gahca náhan de gu´yin tin an náhala gibishín rudishi ñin chin chalóho gudishíñin. núhu vueltah chin réhe dzácah cobah dzigah bushín ráhca shguéhtan dxigah ñíshi shñáha lóhon chin chalóho ga´yin guicáha lin gudzú ñin cuéh déh dzigah moda. dxiadinan tuh bi´tuhn guiguíshu nan chxí chxí ya que láhan lán bia´da chxí chxí gaguhuñin láhan shchxíobahan listru dzúhu rohoba cuéhen chxí chxí napan. tuh báyih guéhta rudzéhun lóhon tin ay gadshúngah shgéhtan ya de dzíyih gadxé loho tih rahca rahcan ocupar ra´yin bidzíaha lóhon, ra´yi buidzi café. lóhon ra´yi este astáh tuhbi dzitah buidxin raúl de lóho dzíyih ga´yi dxín ga´yi lóhon, lo que es chin gunluh shíca comidin ba dzíbah sdzíyihluh gadxé ti nichxí rahca. ra´yi lóho dzíyih Par nichi este napa bwin dxilli, tin gunban ocupar, binechu racanen lanú hor cui dxi'i shanan, per nin yaga airu dxchinan par guita'an coma dxillin gacachi rugui'i gará nin gurobalu lo'on.